Nareo tam'maly karaha hitako nandeha nianatra nandeha talako- t- nandeha talekôly zany nareo tam'maly. De ino moa zaka nataonareo tany? Za leroa mba te hay zaka na- nataonareo tany leroa fa zay bôka tsy tany de mba anontanintany to sao de ino raha nataonareo tany leroa?